Ngo de tha thal ngo ve ia imerki. De mudu ma ngoas kama de nguma ngu tor. Va chuiengo ngunatha ma reggi da ngu tor. Ngu tor da a merpes daka asika kel ngo vono ve chesek daka ange bes mamer ia ngu na thor. Dak kule ngo ve gelamna necha ma areggidiva asik ngu thor. Da asik klan ia ngo vono se ngoa mano. Ngua vono sa ngua meno ngu tal arengg, sisa vono ngian dra gelema ne cha ma rengi.